Fa adͻkͻdͻkͻdze a enom nyinaa fa si nkyɛn na mbom bͻ mbͻdzen fa atͻsodze ahorow fa yɛ nsa ahorow na nom fahyɛ adͻkͻdͻkͻdze anan mu. Afei bͻ mbͻdzen dɛ w'edziban a ebedzi no nyinara so edze atͻsodze beberee bɛka ho. ͻno bͻboa wo ma adͻkͻdͻkͻdze a enom nyinara atsew do na w'edzidzi so ayɛ dza ahoͻdzen wͻ mu nkotsee.